بصراحا أغرب حيوان شفته كان في الوقت اللي مشيت لزيارا لحديقة الحيوانات, كان نوع من الزواحف اسمه الإجوالا, شفته فيي قفص خاص بيه قاعد, وكان لونه أخضر فاتح, وعنده شكل غريب, مع ذيل طويل, وقشور غريبا تغطي جسمه الكل, كنت بصراحا مدهوش من الشكل اللي عنده, والحركة متاعه بطيئا ورزينا, كان مشهد بصراحا فريد من نوعه, وقتا خديت وقت كبير نقعد نتفرج فيه, وعملتله تصاور.